कहीं मीटिंग में मैं लेट से पहुंचे तो मैं क्षमा मांगू और सब ला लेट होए के कारण बता हूं और सब ल जय जोहार बोलके मीटिंग ला ज्वाइन करहूं और सब से चर्चा करहूं और मुख्य एजेंडा ल लेकर बात करहूं।